Malaysia tu ogas nisom tum pakat. Sangkat sakwa som nga pasaria independence anmu ane. Tuan september nisom paruk. Sangkat sakwa som ruk patuma. Tuan Malaya tu British Crown Colonies of North Borneo. Sarawak le, Singapore tu Malaysia ming angin <hesitation> an siama. Sangkat sakwa som ruk panga a. Tuan Singapore tu ramshan angin an in chanshan shang ane. Malaysia ramhi namshan shang le. Rinnashan shang om na ane a. <hesitation> Malay nam an tambera. Taekata jainis an oma indians le. An ma ani ram lokal namte an om venual bok ane. Tuan <hesitation> za son pakat <hesitation> trung mang mi an oma. Tuan za son pakat trung tetu. An mang a tuan Malaysia potu. <hesitation> Nam trung pah <hesitation> <noise> ni shan shak mang chinan. Om chinan trung tetu. Tuan a tuan an om tulawa. Tuan a tuan tuan a hian Islam rinna mi an tamber boka. Tuan <hesitation> non Muslim. Muslim nila om midang tepo. Om nan RMMM an ni Malaysia hi. Tuan an head hi Prime Minister ti a siat ani.